Chameaux ndraiky izy kôfa izy le migiaka ragno igny tegna migiaka ragno tegna migiaka ragno marobe aveke igny ragno igny tsy tonga de hoe levogny fa fa misy agnatinazy agnatin'ny aigninazy misy tany hoe fagnanaovana reserva anle ragno izy amizay na de mande amy tany tsisy ragno igny izy tsy maharegny te higiaka satrià mbola misy fô agnatin'ny aigninazy.